घर बिलैया और वन बिलैया दुई मेलकी होत हएँ । घरमे पालनबारी घर बिलैया होत हएँ । खास करके घरमे साँप, मुसो छुछुँदरके भजाए रखान ताहिँ बिलैया पालत हएँ । कबही कबही बिलैयासे मुर्गक सिकार फिर करबात हएँ । कोइ कोइ त बिलैया सौखसे फिर पालत हएँ । बिलैया अपन मालिकप्रति बफादार होतहएँ । मालिक जो जो कहत हएँ बिलैया बहे करत हएँ । बिलैया अपन मालिककी गोदिमे बैठी बैठी खुब दुलार पातहएँ । बिलैयक पिठमे सलोर देत हएँ तओ बिलैया तुरन्त गोदिमे सोएजात हएँ।